Eee, miye hii, ni miye hii jo lute jumba, miye hii jimeta, and then miye hii gire, papo miye hii yo miye hii sumpile nyalon, bana gire doot, totono uro yesirabem, to jimeta bo, totono nma karan tabi mo nga mii jangi me temeni, eee kanjo nika.